بفضل أن أنا احس بالبرد الشديد لأن أنا لو بردانة هيبقى عندي سبل كتير أن أنا أتدفى حتى لو أنا في الشارع ممكن البس تقيل <hesitation> و لبس يدفيني لكن الحر لو أنا في الشارع و مش معايا تكيف او مروحة او حاجة تهوي عليا هبقى حرانة برضه مهما لبست خفيف